Wanaa biyeer wanaa wen, ko njiɗmi walaa hen. Sabi mi yarataa ɗun; Mi yeeɓataa yarde ɗun. <hesitation> walaa ko mbaawmi haalde banngal muuɗun. Ko wanaa… <hesitation> Caggal mi yiɗaa ɗun oo ka, <hesitation> goɗɗun walaa hen.